माऊंट एव्हरेस्ट महलयार डोंगर चडप। चडपाची तैयारी करपाका हांव बारह चौदह महायनांयां पैली शरीरिक आवथिकयांक सुरावता करतालो। तातुंत हृदयविकाराचें प्रशिक्षण। बालगें प्रशिक्षण, उच्चा तीव्रता असिल्लें अंतर प्रशिक्षण, आनी लवाचिकता व्यायाम हांचो असपाव जातलो। तशेंच माणण आनी चिंतन, धुरसटिकोन, स्वताकड़ें उलवप गेंवण। आनी त्याणाचें व्यवस्थापन तंत्रण वळविं मानसिक तैयारीचेर लख्स केंद्रित करतालो। ते भयार चडपाचे तंत्र, उंचायचेर चडप, हावामानाचो अदमस आनी पैली मजता। अशिं तांत्रिकं कुशलताय आनी ज्ञान मेलायतालों। तशेंच परवाणे मेलवप, मार्गदर्शक घेवप वा अणाभव अशिल्ल्या मोहिम पांगडांत समिल जावप। उपकरणां आनी येरादारिचें व्यवस्था करप। आकस्मिक आनी अणिबणिच्यो वेलार येवजणा करप हांचो असपाव करुना रसादा येवजणेंयो तैयारी करतालों।